Raha kara anay manokana alongany ah, le zana kivà le zana kivà nay tegna mahasasara anay magnana namagna ananjy, amin'igny izy monkony ka raha hoe mahasasaranay sy eh, fa rehefa ohatra ka hoe me mitombo me mitombo izy de me lehibe igny, de igny izy ka raha ka raha hitanao hoe magna endrika agnazy ndrandraika mahia, ndraindraika bitsika, de zany fa gny anay le zana kivà le bitsika igny sy le mahasasara be igny, igny ny agnay.